Banque babé yo yoomé burugun. Burugun babu bukiliya éni ubaj ékori nuŋar ubaŋoro tiin taan umiré ini uhajo nujoow inja uŋorul to miin ukaan éhajohi. Yo écimé éŋéés fulakohum fara ékori fa nogoré nang fafu fujajak lét yoomé gurok mé banque aw ñé béŋa ubang bo nang miin gajaaw gagu gujalo mémé. Aw fanahi nujuhé ukanoro fubaŋum fiya fara ékori éhé imbi nuparé paré ujoow inja uŋorul to nukaan éhajohi.